फ़र्नीचरऊ विभिन्न प्रकार निज जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित निज। तोशिमो। कुर्सी, चेयर, सोफा। आर्मचेयर, रॉकिंग चेयर। बेंच, याकशिमो। बेड, डबल बेड। सिंगल बेड, क्वीन साइज़ बेड। किंग साइज़ बेड। खाऊ जामो। डाइनिंग टेबल। डाइनिंग चेयर। ब्रेकफास्ट टेबल। कामंग लानो। डेस्क, ऑफिस चेयर। कंप्यूटर टेबल निज।